بعض الناس يحسون أن الحياة تصير معقدة أكثر مع التقدم في العمر، لأن المسؤولية تزيد مثل الشغل والعائلة، ومع تقدم العمر يكون عندك تجارب واجد، وهذا يخليك تفكر بشكل أعمق، وتواجه تحديات جديدة، بس في نفس الوقت مع هذه التجارب تصير أكثر قدرة على التعامل مع الأمور، وتقدر الحياة بشكل أكبر، يعني الحياة مو بالضرورة تكون معقدة، لكن الناس يتعلمون كيف يتعاملون مع التعقيدات اللي يواجهونها؟